<noise> nch'on chundathe e comida nda cha'na cha jina aceite <hesitation> thikasila mantheka nte guchi xi'ie guchi a na cha nexinan thu chaxina comida con aceite ya nchi nchi ndathe jan jan xania'.